أهم شي السيرة الذاتية تكون محدثة وتكون تعكس مهاراتك وخبراتك بشكل ممتاز، بعدين حاول تستغل وسائل التواصل الاجتماعي زي تطبيق لينكد أو جرب تتطوع أو تشوف فرص تدريب، بتساعدك كثير إنك تبني مهاراتك، شوف كمان دورات تدريبية أو ورش عمل تكون مطلوبة في سوق العمل هالفترة، وأهم شي خليك صبور، متفائل، الموضوع يمكن ياخد وقت بس خليك متفائل.